Ho inprimati tura-de a manzi nɛ a we a we wa'a mube um oyi dɛsinna ni mu beraso ho manzi wa a to o ɲi ni wa to mu i lebun a'o dun mu besona a ci'in o nu'i a se fɛna a bun mɛ mara mu ho imprimati tura-de han twa mibini a yɛrɛ we te zun mi tena abe bie zo doni ho manzi so yi a bun ni we yo we ho ɛnɛ wa a'o jira ma mi a'o ma'a na a'o se